Anka chi yinio uyungu yejon iin ñii nduguu ujun añena kuu añion ndió ndu ndiguina kuña'a, dexanio kunia tedio inka chin miché ujun por viejo nani tendikia'i, ya'á nio ujun uun ñiu ka'a ñuake inrángue ngachimen jun ujun mes de abril ngueñe'e iñia primero de abril nguiñe hiña nduguu chinduku kuan nguee ehun ndia teñuu ñeñangue na atu nduni atun ngai ihan nté teneya nduguu nduju yunju nan nduju iktá nduguu chinun ninaka ndubu mutunu ndigo chinka aneña ungue ndeka chinguee nundeno jun, nanarate ndio iña seguro undaviindaka chine'e ngachime ne'e ndio uun ndemismo ninga chingaruga ha uun ndunguilucha iho hávia ngachineda varangue nduguu nrague nguenu jun nuñio ndivii ihó ya'a ngue nduju cerro kuajenuu ndivininu yé undan iha ndunguu ndé. He yuku he nenia nanani iha algodón iho inka chi mi'i iha ngue chinanungu ihan ngue nduju ihajun jun kondiko iha chí nguenia najundu gán tu nga iha nikun vina'a ndevixna kuu ngachiven jun ndia xanda vee xandunngue u uni ndita ni partidan nguu ndungu chindia untanto vejundia uun ya'a nememe, ndigo san antonio ndigu sando jajaja jande ndunguu ngueve kendeme miguel hidalgo nguee ujun nretroko nda'a nanime iha ndava'a, ihan té iho partida ndubu kuen ndubuu ujun nia tendio san francisco iha tudia kachi mengue nga nguete yuku kunduu puntua san francisco yuku jundu há ihs neden mismo ndiku ihan, vikeda ku infierillo ndugu ndaña ndimeke ñajan ndekuka chime'e nakachindio oni jama'a ndo parti nguu iha atedio atajia uun ngue nuu ve'e un un ve'e sanduken iha kondunu ndunuña inuu nu'u tundu mismo ndubui. Ndubuu idolo chi nakaña chi nakachinde jun, kanite xhi bangul tenui ndio ndonguera naguaden nguiu vesando ka'a xhi nague nradiono nuu hu ihan ngue kidikadu nakachime iannguu nakachina nakachiye tiempo, ñanngue yangue en nduu mismo hí adobe jun teyuava'a ungan dekome yunguu jun nuye ndivi yungu ha ndubuu lugar ka'a anguea nanjuin ihe nungue narangue ihé en kadaña mengachi iho yunguu nde iho kui ndé un rico ndanani ihá, ye jun nuva'a ndubuu chivanda jun ujun ndaduka nra ye'e viko chindia ndugu ngue iha unu ndakueye xanduu ete andugu kane'e nuñu andue ngana ne ñu'u ndete aneriunga keno veyeve xando nga na chí hiban kuva'a ndavaté iho yividua ihó ndekuan jiña'a jun yivi xandua yava'a veke yua chí ndenanu jun nde ndugu yudun ján jun ñe'e ndunguu endunduju kachi ñe'e ndubu jun nani ña'a né nindé un chú meyutu nduku ihan ndunguu xhi vexando xhindio unguenga yunii. Unniñe yivii ningue nakunu añinde yuna chitio ayunanina unyanki cuenta ku ndaki yun niyuki cuenta vee sando kua yachiye vijuente ye'e he udungu ihon cuengta ngudujan, veen nakumende vee yeve enxandun yime'e kuandagueña ngumuu vaka tuu vee sando vina'a otuu ngytadujani induguu ye oración, ndiki he janrachi nun nduguu yuu tuku ihan nguduján iho ndinjira kenuu ongojan yemene eun jun ña'a apoyo nguenun meki ye'e ve'a kuduña ya'á jan dekuña ya'á jan kavikeña kachime'e nguake vinanra kachiyen iho ngua vinyuu kachime xandua kegua yoñakaxmiento yo'o yoi iduku bautismo, confirmacion, primera comunión yandationa iho ya'a atedio yihua añinde aprovechár inka chi tatandata yujani ndi dunración ndikiña'a.